Sakkizoyoqlar o'ziga xos xususiyatlarga ega ya'ni juda aqlli muammolarni xal qilish va murakkab muhitda harakat qilish qobiliyatini namoyish etishadi. Ular xromotoforlar deb ataladigan mahsus teri hujayralarga ega bo'lib ularning rangli to'qimalarini tezda o'zgartirishga imkon beradi. Va ularga komoflyaji va aloqa uchun atrof muhitga arlashishga yordam beradi. Sakkizoyoqlarda qattiq skelet yo'q bu ularga tor joylardan siqib chiqish va atrof muhitni o'rganish imkonini beradi. Ular shaklini o'zgartirishi va kichik yoriqlarga sig'ishi mumkin.